एक मोटर साइकिल यातायात के साधन है। कहीं भी येला ले जा सकत ही और ला सकत ही। कम जगह हो या ज्यादा जगह एला कहीं भी खड़ा कर सकत ही। कम समय में मोटरसाइकिल से समान ले जा सकत ही आज के समय में दो पहिया वाहन ला ही मोटरसाइकिल कह थे।